ngone man nyawa wo sabar nege walaupun nyawa ina hina ina kia ina nyonyoke ma kunci mane ka wo ikhlas de wo sabar.